Ny fitaova mpitily setriky e da mpanara-maso ny fisian'ny setriky amin'ny alalan'ny sansôro. Raha mahita setroky zany i da manamarina ny famantarana sy fanamafisana ny feo ho an'ny fitandrema.